النصيحة التي سأقدمها للأصدقاء الذين يبحثون عن عمل هي التسجيل في لينك دي إن أن وإضافة جهات اتصال من المديرين <hesitation> لإرسال طلبات العمل الأشخاص المثيرين للاهتمام أو حتى عمل منشور على لينك دي إي أن إنه عملي.